يعني الشخص الاكتر تاتيرا في حياتي هو امي اه خويا انا عاونتني بزاف وعلمتني بزاف واعطاتني بزاف <hesitation> غير- من المستحيل نردلها خيرها يعطيها الصحة وربي يخليها